Ma per esempiu parakulla ka mbrurin çë ë ajo pjesë ka mbanet parakulla, e pran ka parakullën vera e propria çë ë pjesa çë të… të pështron ka shiu.